أولًا المكونات المطلوبة هي مصباح كهربائي جديد وسلم وقفازات وأقوم بإيقاف تشغيل مفتاح الضوء <hesitation> من لوحة التحكم، بعدين أنتظر قليلًا لتفادي الحروق بعدين ا- اقوم بإزالة المصباح القديم <hesitation> وأقوم بتركيب المصباح الجديد ثم أعود <hesitation> ل- بتشغيل مفتاح الضوء من لوحة التحكم واتأكد إن المصباح يعمل بشكل جيد.